Oimeko jevaereta ɨ guasu rupiguareta, oikatu oyembo ambuae, oñemi vaera. Jare oipɨ vaera jembia reta, yaesa jukuraï pulpo ipo jetava, oimevi oñeotɨ reta va, oporombotavi vaera